Sɛ epɛ dɛ eyɛ tsii a ebɛpɛ w'akɛdze ahorow a edze yɛ nyinaa. Tse dɛ "milo" esikyere, milkye ne dza ɔkeka ho. Edze nsu besi gya do ma ɔadɔ anaa ɔayɛ dedeededee. Ntsi ehuei wo nsuhyew no a na edze wo "milo", w'esikyere, wo milkye na akɛdze ahorow a epɛdɛ edze ka ho yɛ tsii ne nyinaa no edze aka ho egu kɔɔpow no mu na edze atser enunu mu na ɔabɛyɛ wo tsii no.